Sɛ murutwutwa nduaba nduaba nyinara abͻ mu ayɛ adze kor a, adze a mebɛyɛ nye dɛ, mobͻhwehwɛ aborͻbɛ, ekutu, mpuwa, na pii a ͻkeka ho. Ntsi dza meba fie a mebɛyɛ ara nye dɛ mobotwitwa biara mu nketse nketse nketse na m'aka afora na medze ngo kakra apetse do, ͻnoara nye no na meewie.